<hesitation> Lafitsaran'ny fampiasagna solon-tsiramamy sentetika zao e, igny zao e vao <hesitation> hely fogna ataognao amle <hesitation> raha ampiasignao e de efa mahamamy agnanjy, donc e tsy mandagny vôla be; fô ny lafy ratsiny ndraiky e <hesitation> amy lafigny fahasalamagna <hesitation> tsy de tsara izy.